Tape a yɛde susu adeɛ no <noise> yɛ ahoma bia baatwerɛ nnɔmase aguso. Nti ɔfiri baako kɔpem dodoɔ biaa tape no bɛtim afa. Ne saa tape yi no kwane da ntamu no yɛ adeɛ bia bɛde afidie ne asusu. Nti sɛ wofa tape wei ne wofa tape foforɔ a kwane da numbers mmienu no ntam no nyinaa yɛ pɛ. Nti ɔboa bɛa bɛpam nneɛma, akapentafoɔ ne bɛa bɛde numbers anaa bɛsusu ade ne bɛatwa de akɔhyɛ baabi no. Ɔboa bɛ ma bɛdi saa adwuma yei a bibiaa tɔ n'akwanem kama. Nti sɛ tailorni susu ne ɔpam ataadeɛ ma wo a, wobɛhu sɛ ataadeɛ no da wo ho kama. Nti ɔboa ma yɛhu ade bi ne tentene ne kɛseɛ. Na afei sɛneɛ yɛbɛtim afa so a ɔmm wom wonsusu adeɛ bi anaasɛ wontwa adeɛ bia wode ɔɔkɔhyɛ baabi no mma no mmoroso. Anaasɛ ɔnyɛ ketewa nso.